ده في معتقد مهم نفسي اعلمه للناس التانية هو ان التسامح والرحمة هم اساس اي سعادة وهم اساس العيشة وانه الانسان عشان يعيش مرتاح وهذي البال لازم يكون هو من جواه قادر يسامح واللي قدامه كمان قادر انه يتسامح معاه ما تلاقيش الناس كلها مبسوطة ومرتاحة.